Chika mi ngwalla kasgu basimba sire ei sire kalangi sosai sire, sire, sire kodana ma nchegu min a diyokinna kana sirri ne tona ningabu ngwalla kasgu ba sinte ba sinte dingin a kano che kin ma toh nuwa bubukemwa <noise> a mirgu pundii toh nuwabu kama derchema kama sarpiina mousi sai ba yo chika ma chebu che kanachei a'a kama sorpiinna min a'a wane kinye kallange <noise> yi kasa ka kawu kin mm moo kasawo amin ningi chau kamacheyi kamachei ama padi tu gagumon kama sarpiinna anda ba de bayopullandi mai gefe aningu pellendumei in a abama a chekin kasa kasa ko tu mere mo yoaningu che daman yona kin woo ya dimbir wuchewei in meryoyo ba ninga towoo yo ba ninga tinandu amma ba sinte nninga giin uninga rop suri du gauryou nninga a tummogin melma surri du rop nningo a tummogin melma surri du kunom nninga a tummogin melma dingin uno yirtun gwalla kasgi mikam agagumu kam ba simtei simte a'a aninga a mirgu gagumu aninga aniga sosai dingin ba simte duk yadda kimma ningau u kabu kem tubag to surri duyongo <shawara> wu yongo woo dokachei wu aka mi sangi kin gashi woo to dikachewi daka noyinge tibbag npungu gefe ba simtiwii ba simtiwii basimtiwii. Bannuwe reni ba simte ya ya yingi dii wurondii yii ba simte nkasi basimte ngwallo kasku basimte korenni kopunge basimte tubbag ka ningumu kanche toh bami a gefe nuwa bu yikam no kin tinna bappata ala to yoyata aa tina gwarene mm yiyakasi bo nuwa bo nuwa kai ninginbu dingin ya tummogin merma amma ba simte lamareni a tinge a ninganin kancha dingin kasatibbeg nkasi ba simte tibbag a gagumu nkasi basimte nya muhawala yir ner wukange nchewei min mere yikem yii wunna nere yii kem yiiwunna nere basinte tibbag a gwallangna mikanche in oko nkasu nere to nkasi basinte dingin nianguwei lah ou nnoguwei anacha gagumu sakangi nyanin yirti kangi nchemin a'a bari nninga dangadi tukangi gachi gachi m nningka nacha tubbag <hesitation> mere mi chudiyir Iyo tubbag an dongi siridi tubbag toh nnin kanacha a woonni dii wurondii diiwurondi ma a diria morgue chudiyir yoyo wani kana chekin toh gwaranne toh amma nnina dangani miri kanache kinto bappate nnin dangandi mirri min kan nin yina na kai kan nigi yiito punge chenguwei a ara sinsan pino kuran buripo yoko ar chequkin gachi gachi kona kin woo mere a de asiri mii don ade ade jundu pumi a de juku nuwabii kona jundu piimi dinna ka jukur nuwa buna mere kan chigu nuwa jukangumu ii yinyau yiiyinyau. ningo nye ince kin inkas bo nuwa a a inkasaya bo nuwa to ren kuna ka dwi wuroni kin angi a lamu kis toh inmwatugu pa in mwatugu ya pitu kopu basinte kama bon mwatungu bu ne dintono indero yiti no cecei to se incenna twiyou insemin wane kun yen ga tin mri yoko inningo nye kuma yito du wane kin wou sukango goma bu kwap bo ma nuwe kin sukango goma bu kwap bo <hesitation> basinti a ninga kawai cudi yir yi basinte yakun ti wei in mono ding reni inkasi inkasi a jorndi tu kuma dayai dingin sir, basinti tibak a gwalangin kanaca reng kuna tunda in pobu mbate, msombu teng yeu, mpo kakate ammna insombu teng yeu to bagonti ma yaningui ampani cika sire, ding tono sire a ninga kawai, sire yakanda ku mi tonou in mono sire har inding sma yito yiti pna ba ningumu ma mi inya ninga man pna ding kana duno jor mer kan kwe min in ding dwi wuroni toh pna pa bo puna waka gidgidi gidgidi no ba ana noba lakang melma ma soma sai yo pna worongo tibak inya inya yitikingi ner wuna ba ceking wo anugu tenyeu wo a nungu yengyeu toh twi gepe sire, sire a ninga tibak to tun gwala yi kasgu har reni har punge har nyang yei har mildi yi mildi sirri a gwalangna don ya kadda kun mono sirre.